Ǝŋ ekeeriye yɨ kpii supʊsaa cɔpɩɩ la pʊsaa maŋgelǝ la pʊsaaa pɔrɔpwɛ la pʊsaa ya ca lah anyarǝpi enimi yee.